gott kvöld varðveisla gagna hjá lögreglu var til umræðu á opnum fundi allsherjar og en verðmæti úr húsleit lögreglu glötuðust meira um það á eftir en við erum komin í samband við Gísla Halldór Halldórsson bæjarstjóra Ísafjarðar Gísli

þið á Vestfjörðum eruð svo sem vön

nú hefur ekki verið flogið til

á fimmtudag og Súðavíkurhlíð hefur verið meira og minna lokuð hvaða áhrif hefur þetta á bæjarbúa og atvinnulíf eruð þið nokkuð komin með innilokunarkennd ég segi það nú kannski ekki ekki hérna á Ísafirði en þetta er virkilega

svona langur tími þetta er eitthvað sem maður man eftir síðan nítján hundruð og níutíu og síðast kannski nítján hundruð níutíu og fimm þegar snjóflóðin fóru en

erfitt fyrir staði eins og Súðavík sem reiða sig mikið til dæmis á slökkviliðið okkar hér á Ísafirði lokast mjög gjarnan þannig þetta getur gert erfitt því lífi sem við erum vön í dag að allir komist allt alltaf en ef við

aðeins á fluginu Ísafjarðarflugvöllur er aðeins með um fimmtíu

sjötíu prósent áreiðanleika og Evrópusambandið hefur mið af því að flugvellir séu með níutíu prósent áreiðanleika er þetta eitthvað sem þið hafið verið að skoða og

einhverja aðra staðsetningu fyrir flugvöllinn já við erum búin að ræða það er mjög fjalllent hérna

er í fimmtíu til sjötíu prósent og það er náttúrulega

við Hnífsdal og það tekur svona tvö

þrjú ár að fá svör við því

fimmtíu prósent áreiðanleika á samgöngum en hvað með eins og flugvöllinn á Þingeyri eða flugvöllurinn á Þingeyri er því miður eins og flugvöllurinn á Ísafirði ekki með og hann er djúpt inni í firði þannig mér er sagt að það þurfi að minnsta kosti að snúa brautinni eitthvað ef hann á að koma í staðinn ef það væri hægt að gera hann með þeim hætti að hann væri með níutíu prósent öryggi þá væri það alveg frábært

við erum að tala um að það þurfi að vera svona ekki mikið meira en hálftíma akstur á flugvöllinn það myndi sleppa ef við fengjum í staðinn níutíu prósent öryggi það er allt annað að hverju þú gengur en það að vera með svona lélegar samgöngur í

í marga daga jafnvel hvaða áhrif hefur það á atvinnulíf þarna fyrir vestan þetta gerir það að verkum að það er

að sinna fundum þar sem fólk þarf að mæta í eigin persónu

dæmis í sem bilaði og mokar hérna gangstéttir fólk þarf að komast suður til ýmissa erinda og þetta truflar það bæði

og flug ég á fund og ráðstefnu í Reykjavík næsta mánudag og ég hef ekki hugmynd um hvort hvort mér tekst að mæta

en ég ætla reyna að fljúga tímanlega en er eitthvað á teikniborðinu hjá Vegagerðinni til dæmis sem gæti lagað þetta að einhverju leyti náttúrulega engin alvöru lausn nema jarðgöng til að leysa þessa snjóflóðahættu en Vegagerðin er núna búin að gera drög að vegi sem sagt endurnýjun á veginum

milli Súðavíkur og Ísafjarðar sem yrði þá lagður í fjöruborði það kostar um hálfan milljarð og myndi vera mjög fín lausn þar til full lausn kemur

að það myndi verja okkur til dæmis gegn grjóthruni sem er mjög alvarleg hætta líka á Súðavíkurhlíðinni allt árið um kring það myndi sjálfsagt ekki koma í veg fyrir

loka vegna snjóflóðahættu en en trúlega

fljótlegra að ryðja veginn þegar snjóflóðahættu

til dæmis sex til sjö flóð þarna í dag og það tekur auðvitað tíma að fara í gegnum þau öll samt ekkert um ykkur þarna fyrir vestan en að allt öðru í dag var haldinn opinn fundur í allsherjarnefnd Alþingis

þar sem var verið að ræða varðveislu gagna þú óskar eftir þessum fundi hvers vegna aðdragandinn að

fundi var sá að sönnunargögn í máli Roberts Downey það er að segja í kæru Önnu Katrínar gegn Roberts vegna kynferðisbrots virtust vera týnd eða að þeim hafi verið fargað og það var á reiki hvernig hafi farið fyrir þeim það var sérstaklega verið að vísa í minnisbók sem innihélt nöfn rúmlega þrjú hundruð þrjátíu og fimm kvenna eða stúlkna sem voru talin tengjast misnotkun þessa

í kjölfari þess forvitin á að vita hvernig væri staðið

að geymslu sönnunargagna hjá lögreglu hvernig þau eru varðveitt og hver hefur eftirfylgd með því að þau séu varðveitt og hvaða reglur gilda svona um þetta allt saman og til þess kölluðum við þessa sérfróðu gesti til okkar til þess að fara

yfir þessi mál með okkur ef við byrjum á því Helgi Magnús sönnunargögn í dómsmáli þar sem dómur er fallinn málsmeðferð lokið hvað á að gera við slík gögn almennt eru sönnunargögn varðveitt með gögnum máls þau enda á Þjóðskjalasafni

í gegnum kerfið og í þessu tilviki var tilefni þessa fundar byggt á misskilningi lögreglumanns sem svaraði því til að þessu hefði verið eytt líklega

þetta hafði verið hluti af málsgögnum í málinu sem var nefnt hér áðan og lá hjá Hæstarétti eins og önnur gögn málsins og þar að auki voru til ljósrit í afriti hjá ríkissaksóknara sem hafði farið með málið á

tíma fyrir dómsstóla og átti þar af leiðandi afrit af þessari dagbók þannig

var nú svona stormur í vatnsglasi að þessu leyti þannig það var ekkert sem tapaðist

eina sem var merkilegt við þetta var reyndar nokkrir sem svöruðu þessu til og þetta flakkaði á milli lögregluembætta hvað hefði orðið af þessum gögnum

það var alls óljóst í raun og veru þangað til í dag hvar þessi gögn væri að finna þá er kannski einmitt tilefni til þess að ræða þessi mál til þess að það komist á daginn en

eiginlega á sama tíma upp að það týnast gögn hjá lögreglunni á þú segir að einn lögreglumaður vissi ekki

að vera fleiri sko en svarið er samt þetta

sem svöruðu fyrir þetta hvort sem það var einn eða fjórir þá

ekki máli því þeir voru bara að svara en í hinu málinu sannarlega glötuðust gögnin mjög alvarlegt og

er enn þá til skoðunar svona almennt finnst mér mikilvægt að við förum rækilega yfir þetta það sem kom út úr þessum fundi var að til dæmis reglur um vörslu sönnunargagna eru ekki mjög aðgengilegar almenningi þannig það er erfitt fyrir okkur sem ekki vinnum inni í kerfinu

kynna okkur hvernig þessu er háttað og rekja það innan kerfisins hvar staðirnir ættu að vera í þessu Strawberries máli er augljóst

að þessi gögn vantar bara eða þessa muni vantar

og þeir eru bara horfnir á meðan það er svona á reiki hvort öll sönnunargögnin í Robert Downey málinu séu til staðar af því það var ekki bara þessi minnisbók heldur voru líka ákveðnar ljósmyndir og

í ljós hvort þau séu öll til staðar eða ekki það eru

þessir einn eða tveir eða fjórir lögreglumenn þeim ber ekki saman um hvort þessi gögn séu enn þá til staðar

kom út úr þessum fundi var að verklagið hefur breyst talsvert hjá lögreglu það sem mér fannst alltaf stærsta vandamálið við þessa minnisbók á sínum tíma var að henni var ekki fylgt eftir þarna ertu að finna nöfn þrjú hundruð þrjátíu og fimm kvenna sem líklegt þykir að hafi orðið mögulega fyrir misnotkun af hálfu Robert Downey en það var ekkert gert til að athuga þessi nöfn eða hafa samband

það sem kom út úr þessum fundi var að miðað við breytta afstöðu lögregluyfirvalda nú og breytt verklag gagnvart kynferðisbrotamálum þá finnst mér allar líkur á að það verði farið ofan í kjölinn á þessum nöfnum og hugsanlega þessum risavaxna fjölda kvenna sem gætu hafa orðið fyrir barðinu á honum Robert bara svo því sé haldið til haga að þetta Strawberries mál sem við vorum að tala um lagði hald á muni og það sem finnst ekki er svört taska með fjármunum Helgi hvað gæti hafa gerst þarna hvað hvað gæti hafa orðið um þessa muni það sem getur hafa gerst er að þessu hafi verið skilað

getur hafa verið skilað og ekki kvittað fyrir mótttöku þess það getur hafa týnst eða verið tekið ófrjálsri hendi það er svona aðallega eitthvað þrennt að þessu

erfitt að ræða þetta því þetta mál er enn þá í sakamálarannsókn gagnvart þeim lögreglumönnum sem að þessu komu og það var fellt niður í byrjun janúar en er kæranlegt geti ekki tjáð mig efnislega myndi leiða til vanhæfis augljóslega helsti vandinn þarna er einhver skortur á skortur á utanumhaldi og og ábyrgðarsviði þeirra sem koma að þessari aðgerð það á að vera einhver verkstjóri yfir þessu sem ber ábyrgð á því að skýrslur séu færðar og gögn

og munir séu færð sem var ekki gert og svo framvegis það eru verkferlar um þetta en þarna hefur eins og oft vill verða að það er engin keðja sterkari en veikasti hlekkurinn og þarna eru einhverjir starfsmenn sem eru ekki að vanda sig og vinna eftir því sem þeir eiga að vita

er kennt í lögregluskóla og er er framkvæmt innan lögreglu til margra ára og ég þekki það því ég stýrði nú efnahagsbrotadeildinni um tíma og annarri í tíu ár að þetta er alltaf vinnan eftir húsleit það er að skrá þetta og ganga með réttum hætti og halda utan um pappíra um allt sem

hvort sem það er handtaka eða haldlagning eða eitthvað annað hættan er þar

hjálpað og skráningar og tölvukerfi en þetta var ágætis fundur og upplýsandi fyrir þingmennina að heyra okkar sýn á þetta en þegar öllu er á botninn hvolft held ég að þetta mál snúi að því að hafa betri verkstjórn bara á gólfinu því það þýðir ekkert fyrir lögreglustjórann að klóra sér í hausnum

ef hans undirmenn eru ekki að fara eftir verklaginu í framkvæmd

og lögreglustjórinn sagði það líka á fundinum að þetta yrði tekið fastari tökum í framhaldinu þakka ykkur kærlega fyrir komuna í Kastljós ferskir vindar léku um Hörpu í síðustu viku þegar nokkrir af efnilegustu hljóðfæraleikurum landsins fluttu sín

með sinfoníuhljómsveit Íslands ungu sigruðu árlega keppni

og Listaháskólans í október síðastliðnum og

með fullskipaðri hljómsveit í Hörpu síðasta fimmtudagskvöld menningin var á staðnum

Bryndís Guðjónsdóttir er tuttugu og fjögurra ára hún hóf píanónám í tónlistarskólanum í Kópavogi frá þessu ferli að taka þátt í fyrst keppninni um unga einleikara og

sem síðan tók við já keppnin var í Salnum í október og það var ótrúlega skemmtileg reynsla og

mikil spenna og svo þegar kom að þessu og við fengum að vita

úrslitin þá tók einmitt við alveg mánuður sem þurfti bara að átta sig á að þetta hefði gerst því þetta hefur verið svo mikil draumsýn að fá að standa í Eldborg með Sinfoníunni það var eitthvað svo óraunverulegt og það þurfti smá tíma til að komast inn í systemið og hvernig hefur tekist að venjast því á æfingum bara vel mjög vel þetta er alveg ótrúleg tilfinning algjörir töfrar að fá að standa

fyrir framan sinfoníuhljómsveit Íslands og fá að flytja verk sem manni finnst svo skemmtileg og búa til og hvað tekur svo við hjá

framtíðardraumarnir þínir ég á eftir eitt og hálft ár í

og framhaldið er svolítið óljóst annað hvort fer ég í master eða reyni að sækja um í er tuttugu og fimm ára gamall píanóleikari hann flutti

þriðji konsert

byrjaði í Frakklandi þegar ég var sautján ára í píanó og ég byrjaði hjá hún var að kenna í

á síðasta ári þannig að þú hefur náð upp færni í píanóleik á okkur aðeins frá þessum

að gera það er aldrei leiðinlegt alltaf eitthvað öðruvísi og ég bara elska

hvernig finnst þér að spila með heilli sinfoníuhljómsveit hélt einmitt að það væri ég var mjög stressaður að spila með hljómsveit rétt í byrjun þegar ég kom og

var að byrja þá var það svo fallegt að ég hætti að vera stressaður og bara við vorum að spila saman og

Guðmundur Andri er tuttugu og fjögurra ára

uppalinn í

og stundar nú nám við Listaháskólann mig langaði að spila á trompet eins og svo margir í

voru að læra á en stjórnandinn sagði að það væru komnir svo margir þið veljið verkin ykkar sjálf það er kannski

svolítið í mörg ár og þegar ég ákvað að taka þátt í þessari keppni þá kom eiginlega ekkert annað til greina

bara með því að spila þetta hægar en á að spila þetta og oft náttúrulega í röð og nokkrar öndunaræfingar með kannski

Ásta Kristín Pétursdóttir er tuttugu og eins árs og flutti víólukonsert í g dúr eftir og var þar alveg í þó nokkur ár svo útskrifaðist ég frá tónlistarskólanum í Reykjavík eftir þriggja ára nám þar árið tvö þúsund og fimmtán lauk framhaldsprófi þar og

að gera eftir það en það kemur bara í ljós fljótlega geturðu sagt mér aðeins frá verkinu sem þú spilar hvernig er karakterinn í því og hvaða sögu finnst

tónlist það er svona ég hef aldrei heyrt neinn sem finnst þetta leiðinleg tónlist já mér þykir mjög vænt um þetta verk það er sem sagt þetta er mjög oft spilað af yngri nemendum svo ég lærði þetta fyrst í konsertinn sem ég spilaði svo er fólk ekkert rosalega mikið að spila þetta þegar það er komið aðeins lengra sko

gaman að spila þetta